Laha zaho zô ro handeha hanao touriste agny a- Afrika Antimo agny, gny siky andesiko agnaty herignandro satria moa agny mafana: de manday aho zao sôrta eo amin'ny telo, de zipo roy, de robe eo amin'ny dimy eo, de gny kapa ndesiko kapa tsotsotra gna'ny hafana regny, da manday aho satroky, lambahoany.